تحل تيليفونك تمشي ل ڨوڨل بلاي تلوج على التطبيق اللي حاجتك بيه تحط اسمو هديك فلبلاصة متاع search و تختار التطبيق متاعك كي تحلو تجيك كلمة تثبيت التطبيق تثبت التطبيق تنزل علبها يعني و تستنا شوي حتى لان يتم التثبيت بعديكا تنجم تحلها و تعمل اللي تحب بيها يعني